Ia, irô <hesitation> ino ma izy in̈y? Lafiky vera, ia, so vera àby àby io zen̈y so vera apetraka koa fa ametraka vera araiky an̈abon'ny latabla. Beka zen̈y ta- latabla in̈y tsy mamaritry fôtony izy io koa apetrakan-tsika direkty iô misy lera len̈y zen̈y mamaritry an̈abon'ny latabla io zen̈y i fo. I ino ma zen̈y? I vera io.